<hesitation> Boylikni qayta taqsimlash <hesitation> tengsizlikni kamaytirishi mumkin, lekin bu jarayon <hesitation> murakkab hisoblanadi deb o'ylayman va turli iqtisodiy va siyosiy omillarni hisobga olish albatta ta'lab qilinadi. <noise>